بصراحة انا كلش يعني احب كتب بس همين ما بكثرة لان لازم تقراهم كلتم بس انو تكون عندك مجموعة من الرسمات شي كلش حلو واطيق تشوفم كلتم اطيق تبيعم فيعني افظل انو تكون عندي مجموعة من اللوحات الكثيغة احلى وارتب.